Ameeriga Ütisriike kultuur olõ-õi väega vana. Tä um siski Euruupast peri. Esiqasi um, tävveste esiqasi, põlinõ kultuur, põlisrahvidõ kultuur, indiaanlaisi kultuur näütüses, a tuu, muidoki, jah, um ärq häötet suurõstjaost joba valgidõ puult.